هل تفضل الاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أم الموسيقى العصرية؟ ولماذا؟ بفضّل الاستماع للاغاني الكلاسيكية لأنها تعطيني إحساس بالهدوء والراحة، وتحملني لعالم آخر بعيد عن صخب الحياة. الاغاني الكلاسيكية فيها تفاصيل عميقة، وكل نغمة تحكي فيها قصة، وكأنها تعطيني فرصة للتفكير حتى لو كنت أعيش لحظات تعب أو زحمة، الاغاني الكلاسيكية تخليني أهدأ وأشعر بالسلام الداخلي